ⵇⵓⴷⵉⵙ ⵜⵉⵜⵜⴰ ⵏⴰ ⵡⴰⴷⵓⵎ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵀⴻ ⴳⴰ <hesitation> ⵀⴻⴷⵉⵍⴽⴻ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵀ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵜⵉⵜⵜⴻ ⴽⵀⵓⵍⵙⴰⵏ ⵏⴷⵓⵔⵀⴰⵏⵉ ⵙⴰⵍⵎ ⴰⵀⴰⵍⵉ ⴽⵓⵡⴰⵉⵜ cⵍⴰⵉⵙⵉⴽⵉⵢⵢⴰⵏ ⴷⴻⴷⵉcⴰ ⵢⴰ ⵀⴰⵔⵉⵏ ⵀⴰⵙⴻⴳⴰⵔ ⵙⴰⵏ ⵏⴰⴷⴰ ⵡⴻⵔⵀⴰⵏ ⵀⴰⵇⴻⵏⵀⴰⵇ ⵏⵎⴰⵙⴰⵍⴻⴽ ⴰⴳⵀⴰ ⴰⵍⵍⴻ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴽⴰⵍⴽ ⵏⴰⵙⴻⵔⵍ ⵍⵉ ⵏⴰⵙⴻⵎⵉ ⴷⵓⴽ ⴷⵉⵍⵉⵏ